عندي عشرين ديال الاحدية منها الصباط من سبرديلة منها سندالة و منها لكلاكيطات و عندي تقريبا خمسة القباعات ديال الراس و عندي تلاتة ديال النضارات الشمسية و نضرتين ديال الشوف